أغرب حيوان شفتو كان الكنغر في حديقة حيوانات. كان عنده شكل غريب وطريقة مشي مميزة. كانت تجربة مثيرة ومفيدة، وخلتني نحب الحيوانات أكثر. التعرف على الحيوانات المختلفة تعلمنا عن التنوع البيولوجي في العالم، وهذا يجعلنا نقدر الحياة أكثر.